Üidol ma ütelnüq niimuudu näütüses, et Tereq, muq nimi um Sullõv. Miä suq nimi um? Ja sis või-ollaq ajanuq säänest lihtsät juttu. Kõnõlnuq edesi kerget juttu,